දින දෙකකින් <hesitation> වතුර ලැබිලා නැත්තන් අපිට <hesitation> ජල සමාගමට කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකෙ නොම්බරේට <hesitation> දුරකථන ඇමතුමක් අරගෙන කියනවා මම <hesitation> කතා කරන්නේ අහවල් පුද්ගලයා මේ ප්‍රදේශයෙන් කියලා. ඒ ප්‍රදේශයේ <hesitation> දවස් දෙකක්ම වතුර තිබ්බේ නෑ කියලා කියනවා. ඒක කලින් දැනුම් දෙන්න ගොඩක් <hesitation> සම්බන්ධ කරගන්ඩ උත්සාහ කරා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ දුරකථන මාර්ග <hesitation> වැඩ කරේ නෑ කියලා <hesitation> දැනුම් දෙනවා. <hesitation> ඊට පස්සේ කියනවා ඉක්මන්ට මේක හදලා දෙන්ඩ. <hesitation> මොකද <hesitation> වතුර නැතුව දවස් දෙකක් හිටපු හින්දා බොහොම අපහසුතාවයට පත් වුණා කියලා. ඉතින් <hesitation> ඒ සමාගමෙන් කාව හරි එවලා ඒක ගැන බලන්ඩ කියලා කියනවා. <hesitation> අපිට විතරක් නෙමේ. තව අහල පහල ගෙවල් කීපයකටම <hesitation> වතුර නැති වෙලා තියනවා. ඒක ගැන බලන්ඩ කියලා ඒ සමාගමට දුරකථන ඇමතුමක් අරගෙන කියනවා <hesitation> කාව හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් බලන්ඩ එවන්ඩ කියලා.